Karazana kakazo fantako a baobab dia kininina dia sapegna a dia. <hesitation> Zay mi fantako fa tsy dia mahalala marobe loatra aho.